Espejo xo ta va na ta ngu ni ne camion yó ta nrena a vexhí inkatón, ta modo dikuan nguan a yana, espejo yo ta vatua na konreo mio na a ovio, ha ha a an. va ho a nrevaho ani nadama vio, a nre dinio yó, najan va tu ha a an espejo yó.